<hesitation> Paosy hely amy jean igny tsy de misy raha ilagna izy igny loatra fa <hesitation> zesta fôgna izy igny, <hesitation> karazagna decoration dônko.